:Yee' deh-a 'sororn' :ne 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za a 'ye-a dih 'worn-or eh-: 'dhu, :mor 'on mu 'on kpa 'nynior-', :yee' :mor 'on :sorn on :glaa'e zorn bo, :de 'bor-dih :soon'-beor-a ti 'i 'do 'an :sorn-dih-', :yee' :mor :soon'-an' beor zlo, :yee' :mor 'on :sorn, :yee' 'an po-a 'jeh :dha :due', 'an-a' 'chlee-deh: eh-: 'an pobo 'o ken-dih, deh 'on 'ye-a 'nynuu: :nyene' :torne' me-: 'an pobo ken-dih, :mor 'on 'ye-' :sorn :zai', :yee' <hesitation> :yee' <hesitation> nyorsoa or-: 'an dhele-dih or 'ye 'on 'kpa 'nyi, or 'ye 'on :flon-gwluhuh' 'nyi, or 'jeh 'an mo-: 'nyieh-eh nyor+-nyor+-a 'jeh or 'ye-uh 'on gbor-dih :tehn-di, 'an 'jeh <hesitation> deh 'an mu-a 'nynuu: :nyene' :torne 'da <hesitation> or 'ye-eh 'kpa+ 'on 'nyi, <hesitation> 'on 'ye 'nynuu: :nyene' deh :torne, deh+-a 'jeh 'an mu-a :torne' en 'ye 'de on <hesitation> 'dlu 'di kpa, :mor eh kpa 'de on 'dlu 'di, :yee' an mu-eh 'yi yubo-eh :korn, :mor on :korn eh-' 'yi yubo-eh, :yee' nyorsoa-a mu 'on :bhorlie' bo :po, me-: or-: mor-:, <hesitation> 'an no :zi 'de 'an :sorn, 'de jorwor: 'an pobo 'o 'an 'chlee-deh ken, :yee' eh :mor nyorsoa no-eh 'on :gweh bor 'weh :weh, :yee' deh 'on :gweh-a gbor :yee' :mor 'on 'si 'zorn, :mor 'on gweh-a <hesitation> 'an-a' 'chlee-deh-a ken-dih pobo-eh 'i, :yee' :mor 'on 'chle 'on :gweh 'i <hesitation> :yee' 'on ba-dih-eh 'i, :yee' <hesitation> 'on po-eh 'de 'an-a' blor 'di, 'an blor <hesitation> 'an dhele-a 'o 'on :kpabuh' 'i <hesitation> 'an mu-a 'de nyor+ deh :torne-gbu 'zorn 'de 'an mu 'de, :yee' <hesitation> :mor 'on 'gweh 'i, :yee' 'on dhe 'o 'an-a' 'ni 'yli, :mor 'on dhe 'o 'an 'ni 'yli-dih, <hesitation> :mor eh :taa ti-a buh+ :meheh'lo-a no, :yee' 'do <hesitation> 'an za 'an 'jeh :dha :due' po-eh, :mor 'on po 'an 'jeh :dha :due' 'on :gweh 'i,

:Mor eh :nmor 'yi-dih :yee' or po-eh son ken. :mor or po-eh son ken :yee' eh mor <hesitation> eh 'worn-dih-eh 'on 'ye mu <hesitation> 'on 'ye 'nynuu: :gbole <hesitation> 'on 'ye-uh deh :torne'. :yee' <hesitation> 'an mu 'zorn si-' 'on 'ye 'de or-a' :chuu 'de 'wluh 'on 'ye mu, :yee' :mor 'on mu 'on pa 'de :nynuu: :nyene' bo :glaa'e zorn bo, eh no-eh :chio'lo:, :mor zorn zen :glaa'e zorn bo, mor-: :an-a' 'nynuu: an ne 'de 'gbu, :yee' on :korn on 'ye :on 'nyinor :za, :eh :korn dhih :eh, nyor-a 'nyinor-' :za-eh eh-: no nyor-a deh-' 'ye-eh:, :mor nyor :za :on 'nyior <hesitation> :yee or 'ye on-' deh, :yee' :mor 'on pa :yee an za 'on 'nyinor, :mor 'on :za 'on 'nyinor-' :a :gweh 'i :yee' 'on 'da :a 'o, a 'nyi :a mo 'yli 'o, :a 'ye 'de nyorsoa :a 'ye 'de or bo wlu po 'o, or 'ye-a a 'jeh <hesitation> a-a' :dhororn' a 'nyi 'o. or 'ye-a :flon :gwluhuh' 'nyi 'o, deh-a 'jeh :a yi-a chean' 'da <hesitation> :mor 'ku-zulu: :ne 'noror' :a 'nyene bo, 'ku-zulu:-a 'jeh :dao. on 'ye 'noror' :a 'nyene bo 'wluh 'o, nyor :o :ne-a 'o :or :ya 'de deh zon :dee :or 'da 'on 'be :daa <hesitation> or-a' deh-a chean'-a 'an <hesitation> mu or :dhororn'' keh :dhe 'o, :an :dhororn'-a 'jeh <hesitation> or 'ye-or ken :sorn 'o, en klehkpeh :daa me-: <hesitation> :a po 'de :a <hesitation> :baa' :gwlor :baa' nyorsoa <hesitation> :or 'jli-a 'dlu, :a 'da-dih-a gor-jli-a 'dlu, :or 'jli-a 'dlu or-: :a po 'de bo wlu, :yee' :mor :a po 'de or wlu, :yee' :a deh 'puu <hesitation> :a 'duo:-a :eh 'kwi-a no-a or san-dih, :yee :a 'chle-dih-eh-a <hesitation> 'do tu :for :bhlin :bhlin ken, :yee' :a 'kpa 'o chle 'da 'weh, :mor :a 'chle, :mor 'on 'chle :yee' 'nynuu :nyene' 'duo:-eh 'weh, <hesitation> :mor 'on 'chle-eh :yee' 'nyene <hesitation> on po-eh 'de <hesitation> an-a' :chlee-deh 'di, :mor 'on chlee-eh :yee' on <hesitation> on po-eh 'de an-a 'chlee-deh 'di, mor 'on 'chle :chlee :yee' 'on 'da a :nyna-dih a 'bor 'chle-a,, Deh-a 'jeh <hesitation> 'on <hesitation> po-a 'o <hesitation> 'do tu :for ken, 'an 'bhorn 'on 'ye-ih bo-dih zela:, 'on 'ye-eh zlo 'de a bo <hesitation> a 'ye-eh dih 'worn, a 'jeh :mor 'on :taa zlo :ka 'an no-a 'an zlo-a :mor 'on 'jla, a 'jeh :ke a 'ye-eh zlo 'on 'ye-a :dou'+ bo :to, :eh :korn dhih eh 'wee', eh 'dhu, :mor a mu 'gbu+ bo-dih :yee' a 'de 'i dhele-a dih, 'wlii on 'peh-a on :se-' 'bhorn <hesitation> en 'ye deh :forbuh' no, 'plo en ne-' deh :forbuh' no, <hesitation> deh :eh :korn-a dhih a yi-a 'noror' me 'o, :yee' 'on kpa 'o zlo 'da 'weh, :mor 'on zlo :zlooo:, :yee' 'on 'da deh 'on zlo-a 'an 'bhorn a 'ye-eh zlo 'o, a ye 'o 'an 'bhun+-dih :za 'o :yee' an za 'o 'an 'bhun+-dih 'weh, :yee' :mor 'on :za 'o 'an 'bhun+-dih, :yee' 'an dhele-uh dih, nyor-a 'jeh deh :daa :a zlo-a nyor :or 'beh-dih zela-eh bo-dih :eh, :yee' :yor+ :on :ne-a 'o :on :korn-a 'toror' :yee' on zela-eh bo-dih, :yee' :yor+ :ob :ne-a 'o :dee :or mu-a 'de :or :gbo-a', :yee' :a po or 'o :g:gwie: 'i 'weh, :yee' 'mor :or 'dhu-a <hesitation> an-a' gblikili-' <hesitation> :yee' 'on kpa 'o 'weh 'on bda 'o en ken-dih, :yee' 'ka 'an no on dhih-', :yee' :an 'jeh :mor :on se deh-dih 'worn, 'an no-eh :an 'worn deh-dih, :eh :korn dhih-eh:, eh-: 'dhu, 'yu <hesitation> :or yi-a 'de nyor-deh :torne' gbu 'zorn :yee' on yi deh chean :ne 'o, or se 'de yi <hesitation> or 'ye 'plo 'gbu bo 'kpa, or 'yi 'de :dhororn' or :ya-a 'de <hesitation> or kpa deh ken eh-: :korn dhih or 'yle, eh-: :korn dhih or :dle 'ni 'cheh :glaa'e zorn bo or :dhlu-dih or 'yle me 'o, :yee' :a :korn :a 'ye-eh bo 'ye deh-a 'jeh or 'yi-a chean 'da or 'ye-eh yubo:, 'de or 'ye mona no, :eh :korn dhih-eh, eh-: 'dhu deh :on chean'-a eh-: :korn 'o :on bo, :mor zorn :taa zen :mor :on 'meh, nyor se 'beh-dih: or 'ye-eh on :za, :mor 'meh :an kpa-eh, nyor se 'beh-dih: <hesitation> or 'ye :ao' sie:-dih an :dhororn' 'on 'o, nyor-a sie-dih nyor :dhororn'. <hesitation> :dhororn' :on 'ble-a or se 'o <hesitation> se 'o nyor 'sluh bo :korn :an-a' :korn-deh+ me-: :korn 'de nyor+ bo, :yee' <hesitation> :mor :a :torne'-uh deh, :yee' :mor ti nyni 'o 'do zorn 'we-eh-a <hesitation> 'gble 'da 'an 'da-dih-a <hesitation> kpa wlu 'duhba-' <hesitation> eh buh+-a :bhue' 'yor 'sororn' <hesitation> :mor eh 'nyi 'o eh ken :yee' :a bla kpole-eh: :mor :a 'bla 'kpole'-eh :yee' on 'si 'zorn, :yee' :mor on 'si 'zorn, an-a' 'zorn 'si-eh eh-: 'dhu, on 'ye deh di, 'do ti :kpor-bei-a :bhue' 'yor :mm' bo, :yee' <hesitation> ti-kpor-bei-a :bhue' 'yor :mm' :dao' :mor <hesitation> en nyni 'o, :yee' :mor on di deh on :gweh 'i :yee' on pa, :yee' ti-a buh+-a 'jeh 'an daa <hesitation> :mor en :ta 'o 'nyni, :yee' on pa, :mor on pa on :gweh 'i, :yee' <hesitation> :mor zorn we :gble-eh, <hesitation> or 'yor-eh :due' :mor eh :gble-eh, 'yluh, :mor an mu-dih 'pehn-dih, <hesitation> :yee' :a 'si-dih-uh 'zorn on 'ye 'gbu+ bo-dih mu, <hesitation> 'de deh chean 'gbu on 'worn on :gwle 'de 'weh :yee' on :korn on 'ye on 'de 'i bo-dih mu, ti on no-a 'de :en no-a ti-kpor-bei :meheh'na <hesitation> 'de :a bo-', :yee' :yeh :en se :ao' on :korn on 'ye 'gbu bo 'ue on 'de'i 'ye-uh bo kpa, zorn :yor :or :ne :ao' :mor on zen on 'ye 'de yi, :yee' ka :a no :a torne'-uh deh, :yee' :a klehkpeh :mor :a :gba-dih, 'an 'jeh mor 'on wluh dha on mu-a on 'yle, :yee' 'an za deh+-dih+, :mor 'on :za deh-dih 'on :gweh 'i, :yee' ;an 'nynor :mor or pi deh :mor 'on yeh-dih ken 'on di-deh 'o :gweh 'i, :yee' <hesitation> 'an pa-' <hesitation> 'an 'wla+ zon+, :eh :korn dhih-eh :a no gle+ :Mor :on :torne' nyor deh <hesitation> :yee' :on :korn :on 'ye-a 'keli po. :mor :on se 'an 'kwli po :mor ti nyni 'o, :mor :or 'wluh-a 'nynuu: :mor ti nyni 'o <hesitation> mor on :taa 'vin, mor :on :se 'de :on 'be bo mu <hesitation> :on se-or :zlor 'da mu 'i, :mor :on mu-or :zlor 'da <hesitation> :an zlor nyor kpor :due, kpor-a 'sororn' neh :yee' or po :on yai-dih <hesitation> :mor :on to 'o 'kpuh :yee' or chehn 'weh. :yee' deh :neheh :neh, :yee' <hesitation> :mor 'on 'wluh 'de nyor-deh-torne' gbu 'zorn 'on 'yle, :yee' 'an pa-' 'an-a' 'wla+ zon+, 'on 'duo: 'an-a' 'jlehn-' <hesitation> 'an-a' 'gbih :or chehn-deh :yee' 'on 'duo:-eh 'weh, 'on mor <hesitation> 'an-a 'nynor-: 'an-a' 'nynuu:-: :yee' :a po ;dhororn' :a mu 'de 'gle.:yee' <hesitation> :mor 'beleh: 'we nyni 'o, :yee' <hesitation> :a mu :a 'beleh-', :mor :a 'beleh :a :gweh 'i, :ye' <hesitation> :a dba tu+, :mor :a dba tu+ :a :gweh 'i :yee' :a po deh+ 'yli 'de :a tba :koo:, ka :a no ;a-a'a: zon-a no-a 'nor 'kwi'nehbo. :yee' deh+-a klehkpeh 'an no-a eh-: 'dhu, 'an 'bhorn <hesitation> :mor :on 'wluh nyor, :on <hesitation> :korn :on 'ye nyor-a 'jeh :dao' pean' :ka <hesitation> :on no-a 'de :on 'de-: 'dekorn: :on :baa' or 'wluh-a on 'de :on 'beh-a 'i 'de :on ku-a', :yee' :on :korn :on 'ye nyor-a 'jeh :on 'wluh <hesitation> :on 'ye pean, :yee' :on :se-: nyor 'wluh 'i 'de or :se-' or 'jeh ya 'fai, :mor or taa or 'jeh-dih 'fa, 'de or 'yli-a', 'de or <hesitation> za or-: nyor-kpalu+-:, nyor+-kpalu or se-a :korn or 'ye-a 'bhorn nyor-kpalu-a 'jeh or-: or 'bhorn, :yee' eh ya 'de :an 'nyene-a 'kor-a :mor :or 'dhu-a :gwlor-nyor 'jeh-'. :yee' :an-a'a: 'yu <hesitation> nyor 'sluh :on se-a 'sor :yee' or-: korn-or. Eh-: :korn dhih :a kuli a :son 'de deh+-dih :a 'beleh, :a no deh-a klehkpeh, :yee' deh :a no-a 'nor 'kwi'nehbo me 'o. <hesitation> :yee' 'de 'on bo deh 'on 'beh-dih: 'on 'ye-a :za a :mor :on :ne 'o 'an wlu 'zorn :an 'worn-a wlu deh 'on 'deh-dih 'on 'ye-a :za dha ti :kpor :bei' :daa me 'o.